Soiɛ wae bɛ a tɔŋ feŋ bɛna mɔkɛndɛ́ a koa. And aa ma nyii bɛ soiɛ to baŋ i boɔ i jakuɔ. Bɛma i ko gbi ma, kpaŋ lɔ mu i soi usu. Ii ma soiɛ usu wae i kpoe bɛ aa be zɛnɛa. Hiŋi i ma soi bɛ usu koa mu bɛ i ya kɛna, koa bi be zɛnɛa. Kpaŋ lɔ mu ii soiɛ usu i ya koa ko, ii ya fofoe nu bɛ lɔ ko. I ko kaka ma soiɛ wae bɛ la. Soiɛ aa usuɛ aa kuŋko mɔkɛndɛ́ wae boɔ. Hiŋi lɔ fiabɔɛ bɛ ii boɔ, soiɛ, ii ya usua. Bɛma ii soiɛ usua i ya kuŋda lɔ ko. I wundemana kuŋda muɔ, i soiɛ usu na ii ya ko. Ii siina bɛ gbɛŋ mu ma, kpaŋ mu ii ya ko. I soiɛ usu ii gbɛŋ ko. Pɛŋ ii to jaŋga bɛ fe lɔŋfeŋ lɔ i to wunde bi ma, i jaŋga mɛ nu kona wa. Ii ya ko na soi wa. Pɛŋ! Ya bɔlɔ mu mɛ ii ya sii ii kuŋdɔ, ii soi wa usu na ii bɔlɔ bi ko. Kpeŋgbeja koa mu ii bɛ aa buŋ na ii maa, ii soiɛ wa usu na aa koa. Ii ma soiɛ usua, ii ma soiɛ yɛ usue a i be aa koa. So aa bi nunu kpɛ, aa tɔŋ feŋ bɛna wa nu aa koa. And aa nu kuŋ anu kpoe zɛnɛ aa, and aa nu ya nua lomuɛ lɔ zɛnɛ. Aa nu ya nua kaŋɛ nu gbi zɛnɛ. So soiɛ, aa nyii mɔkɛndɛ́ aa koa.